Jukuerei ya amogüe reta ko guramui peguaiño ovae supe opaete mbae kirei ra amope reta iyakatu mbate jare oyakate mbate je jaeramo ko jokoropi ovae mbae yeko iyeipe reta oime amogüe reta mbaeti ma aikua kavi mbae jekopegua ko kua reta movese pe ovae mbae iyeko iyeipepe